Aminahy magnokana malôha, zah tsy de tsy de mino hoe hereditaire le le fahaizana fa fahitako azy ndraiky le izy koa izy mbola vao teraka igny de ze raha ampianarin'ny mamany azy fôgna haigny.